Kono, jeyɓe fowru njifti e hoore kadi. Kadi, ko fiyaangu ngal teddungal, e wuro ko waawde laamɗe ngal, ɓe njangol fiyaangu ngal kadi sabu jokkondirde e rewɓe ngal.